أكيد الأرقام من صفر لخمسة عشر ترتيب عشوائي، ممكن رح تكون كالتالي، سبعة، واحد، وأربعة، عشر، مثلا اتني عشر، تلاتة، صفر، عشرة، خمسة عشر ،خمسة، تمانية، أربعة، اتنين، ستة، ثلاثة، عشر، تسعة، طبعا هذي الأرقام، ترتيبها مو ثابت وكل مرة ممكن تكون ترتيب مختلف.